Kekanenti mente siteu mopayang oh kete ri teu karna ke e lantaran kekanena ti ih woh siwo sedap kayo tu mekel ko sedap sako wowesuh, kokuman si erwei ti ih sipasu wo bisa daratinggi kong komere medo peiloten saku ka lebe la kuman ni tuh wo pisat <hesitation> ra- ra anaeh woh mei ekoh mai mo kasih medok payalutan rako rara nona eh.